Taman sisit ak aeng, taman sisit aka ak ak somok, taman sisit ak angwan taman sisit ak ak muuti, taman sisit ak loo, taman sisit ak tisap, taman sisit ak sssogol, taman ta ta tamanwagik sogol, tamanwakik sogol ak aenge, tamanwagik sogol ak aeng, tamanwagik sogol ak ang ak somok, tamanwagik sogol ak angwan, tamanwagik sokol ak muut, tamanwagik sokol ak loo, tamanwagik sogol ak tisap, tamanwagik sogol ak sisit, tamanwagik sogol ak sogol, tamanwak ta ta elipu.